إذا توتر لما تتكلم جدام الناس جرب تتمرن على الكلام اللي بتجوله جبلها ممكن جدام مراية أو مع رفيج، لا تفكر شكثر الناس يطالعونك ركز على رسالتك، خذ نفس عميق وهادي جبل لا تبدأ، وإبدأ بشوي شوي ، حاول تحط عينك على شخص واحد بالمجموعة وإعتبر تكلمه بروحك ومع الوجت كل ما تمرنت أكثر يخفف التوتر.